Hen a ga̱mai kuma yare men, men a ga̱mai, ga̱mai muduut, ga̱mai muduut, muduut hok kuma muop ɗe yong ni a shendam, shenꞌdam kuma ma̱ ntwoot nda̱ ga̱nie na̱ ga̱mai tong ƙwalƙwal nda̱ ni nɗie ga̱mai ni ƙelleng bi ga̱pe hen kut nda̱ ni nɗie ga̱mai, ni tong swaar hen la kutkut ga̱fe shiang swaar ni tong swaar hok, ni tong kut nda̱bi ga̱fe a nɗie ga̱mai pe yi, la kut ɗie ga̱mai hen ma zak hen tong swaar nɗie ga̱mai hok so ma̱ gane ɗie ga̱mai hok bi men mpue sem, gurum ga̱fe la nɗe tong ƙelleng ɗie ga̱ami yi ba, ndatengnaan tong eep ƙwam muk kuma tong ƙelleng ɗie ga̱mai, gətsem ga̱ nda naan hen nɗe tong ɓool ga̱ yi.